Ät änhpa't mosa mosa hora, por que tzu'a'at änhpa, hay vece otonhyajpa ä une' o hay vece matän nkene televisionh, entonce änhpa't de once a seis y este tiene ja'ku't sau namtzu por que avece manhpa äj jaya yoskuoji, tiene wa'k minu mpijaye kyajwel o mi't ntzäjka kyajwel, entons tiene que wa'ku't atendetzäjku y nta't muspa äu ma'i y mas tambien nta äj nkuerpo nta tyonpa ja'ku't änhu mas, por que ni'topyä'pa't, entonce tiene ja'ku't sa'u y tiene ja'ku't änhu mas tzu'äjka'p, por que nta't ntonpa ja'ku't änhu ora'nhojmä.